اه في يوم من الايام اه راحت عيلة من الطيور وهم اه في ماشيين في طريقهم في موسم الهجرة، اه الرياح كانت قوية والمكان ضباب ومدة طويلة، اه جزيرة صغيرة قدروا يقعدوا ومن هناك اكتشفوا ان المكان صار لهم آآ صار لهم مكان تاني يعيشوا فيه.